एक दिन एक कवि जादुइ कलम पत्ता लगाइ जा से उन के लिख मे बहुत सजिलो हूइगौ । कलम पुरानि पर सोनेक रहए । कलमके टुप्पो मे अथवा निममे एक रहस्यमय रतन से जडित रहए । लिखन पेति कलमसे एक प्रकारको चमक जैसो निकर रहए । कवि बो कलम अपन हातमे लेतय कि एक प्रकारको अलग किसको अनुभुति भौ ,एसो लागो कि कलम कि शक्ति बुक आत्मासे जुडो हानि लगो । कवि बो कलम से पहिलो पटक लिखन पेति सपना कहन बालो शब्द लिखि कवि बो शब्द लिखतय कि कागजमे एक दम लिखोभव मसि रहए रगत मे परिणत हुइगौ बो देखके कवि एक दम डराइगौ और बो कलम तुरन्त फेकदइ और कविको यात्रा समाप्त हुइगौ ।